"कृतज्ञता" का मतलब है दयालुता से। कोई मदद मांगे आए, तो उसकी सहायता कर देना या मदद कर देना ही कृतज्ञता कहलाता है।